Di l’Arabia nun canusciu la storia e pi chistu nun sacciu rispunniri. Sacciu ca è un paisi riccu, pi meritu di lu pitroliu, puru si’ lu populu spissu è puvireddu. Li sceicchi inveci hannu picciuli a tinchitè e fannu sfrazzu di la ricchizza. Di fatti di storia però nun sacciu nenti e pi chistu nun pozzu cuntari cosi chi nun sacciu.